Xóko xóko kɨtɨ̄ꞌ í nani arierá ani ñacsin éste vá thi vóꞌo io díto tɨ́ tsin nté kuetsí nte naꞌnu tɨ́ nadátaka tɨ́ ñūku i ka i esteꞌ ñaꞌ ataꞌan ñā tɨ ñaꞌa ñꞌu ñuꞌu má ñūꞌu nka mꞌ míꞌi ikanuu viꞌtɨ nenaniꞌ tɨ kɨtɨ riera kuetsí a ne duka uā te ɨn ñuú liꞌnti diñuku ne dukān nanantído tɨ kɨtɨ ii i ésteꞌ í naꞌnu né dukā din ga naꞌnu ngádiꞌɨn taꞌvi ñuku ca i naniꞌ tɨ ña kɨtɨ̄ íi vá ti kúiada né ñaꞌa tin kɨtɨ saní ñachin ñuꞌu ñūꞌu tɨ́ tse chíin cāvi tɨ́ ngane míi vido ne in ka ñūꞌu tɨ kane kɨtɨ sá nte da in kā nañaā í tɨ ñūkún nainadátaka taꞌan tɨ kɨtɨ kuetí ne kɨ ñkɨtɨ í nté ka dava kuéꞌēn tɨ ne naeɨɨn taꞌvi ita míꞌi kóꞌo ño ne oɨ nuu nimi koꞌo o o ñu ña míī koꞌo né dukān nadátaka núu dɨ tse káitɨkɨtɨ̄éñūꞌu má kūꞌ n ñatín kɨɨ nñin ée kɨ ñūꞌu mákūꞌní ñaꞌtɨ dukān nanantuku se ñaꞌa ntɨntɨ̄ꞌɨ i kaitɨ né dukān nadátaka núu tɨ tse vtsɨ ñɨꞌɨtɨ́ sani ñaꞌa kaéꞌe váꞌa io kuente ñaꞌa ntɨntɨꞌɨ̄ dátaka núu dɨ tsin kɨtɨ dií nga váꞌa nañéꞌ o kueꞌnte íi í nadá taka í kuntito nɨ kɨtɨ kɨtɨ rierá ca kādā ikú i kɨtɨ ñadā sé né kāda i kañae ntúu oo júni u ján ñoo júñūé nté duku kai tɨ csentaú tɨ ne kada nɨ ñaꞌa íñinni íi i éste kui kayo kɨtɨ́ ne íinadatáka núu ñakɨtɨn da ñata ña kɨ̄tɨ né káda da ñata nūu ñaꞌkɨtúné kada kadā ó éña ntɨ̄ꞌɨ xāꞌa tɨ ne vá thi váꞌa ñāā í ntɨꞌɨ xaꞌa tɨ.